Noy ngatta to tawe wakkati fu ngite maɗa giɗe muɗum e woni no haniri. Gite maɗa sai kakkila naɗum, e wodi kolle latinɗe, ta waɗaɗe fu e ɗe bawi henyugo giɗe gite maɗa. A woni ndaruko fu e ko nyaɗi. Na nyallugo fu e ndara, danorgal nyadungal wodugan hite. e wodi hite ranni tar-tar wakkati fu, tawe kan gonda a ndara mabo a baɗa hitere maɗa darɗe maɗa santaki e reji latiɗi e nanga gite, matawe wakkati fu gite maɗa santaku e ndarugo. ewnirkol maɗa, noddirkol maɗa, madu tawe jannu, ko hayre, ko katcel fitta nata hitere maɗa fa naune. a yahai nyautoɗa mabo hitere maɗa na watata lekki, ɗun ɗo fu e ɓuwita giɗe gite. ta yiɗi gite ma e yawakkati fu e wodi nafandi latindi nyamata eɗe ɓeyda giɗe gite ira karrot, ɓocciɗe, e liɗɗi, e taccel, e li'o lobbo ɗun ɗo ɗun fu ta waɗanun a tawan gite ma giɗe me bada